<hesitation> eu alogai aga agofa'a agao falao faisa laoma agofaia aga america falao faisa faisa laoma. Falao america ko'a sama. <hesitation> Agofa'a akaikia pauma <hesitation> kai aka mo alogo <hesitation> kai alaisaisa gapuo, eu kina agao falao america sama. America agofa'a ala ekaoma faisa laoma, faisa papiau <hesitation> ei aguagu alakoa <hesitation> papiau ala keaguoma <hesitation> e'i aga ala ekaoma, ala ke aguoma, gaina faisa kaina puo falao america laoma. America <hesitation> gome america agofa'a <hesitation> la logo agafa'a akaikia pau- ma pauma ke ina agofa'a alogai. Agofa'a alagai aga america fouga mo alogo kai <hesitation> isa alakoa, agofa'a isa alakoa alalogo, gapo falao gauama, afu isa faisa, agofa'a gaina afu fapeaisoge, america afu alaelaoma. <hesitation> america aga <hesitation> agofa'a akaikia pauma po age aguagu alakoa, papiau ala keagu oma foama kapaimo ke ani ei alako'a, ei bisnes safa kekapai, bisnes ke mao gae ke agu puo ala keagu oma, gaina amui a gaina faisa, gaina lagoi o ikifai o gakopoga <hesitation> famaleleaini'i kopaga, gapo america falao laoma. <hesitation> ke gae magu, gae magu sama opetsi pinauga a'o fafia aga, anina fani alogaina, opetsi pinauga fafia <hesitation> sama anina fani alogaina gome opetsi ai fapinauga puo, fapinauga ke e'i moni safa akaikia, e'i moni safa akaikia, e'i moni akaikia puo <hesitation> gae fa pinauga sama moni velo fakapa, a moni velo fafi'a kai opetsi pinauga fafi'a <hesitation> america falao, gai maguagu ama ga faolopaga <hesitation> america gua alo alakoa <hesitation> falogo afeai laoma, faisa falogo america agofa'a alaekaoma age apala age felo fa afe ai laoma. Gakoa <hesitation> america, agofa'a alaekaoma fouga mo keifania kai ifou falao faisa. Faisa alou fe kaina gaina aga anina lani alogai po falao america, eu aga eu america gome agofa'a akaikia puo, agofa'a akaikia pauma <hesitation> fouga keifania aisa, a tv aisa gapo gaina falao americai, kina agao falao america, alae ekaoma gaina falogo laoma <hesitation> ka- pai, kapainamo, kapainamo kepai, america safa akaikiai puo ifou mauai safa faisai laoma ke opua faisai laoma, gaina safa felo, felo pauma, gaina <hesitation> aoi mo alogoni'i kai ifoa ma. aisai alaisai. Gapo america falao laoma, falao kapa mao kapai <hesitation> tv aisai, foi keifania, aoai foi keifania, ifou falao faisa laoma. Gapo america agofa'a akaikia pauma, kina agao sama falao gaina afugai fagu or gaina afugai fagu sama, gaina amui <hesitation> gaina amui ala kekaoma, ifou falao faisa, fa koko fa pealai faisai, gaina amui ala'kekaoma fapa'ani amu ala kekaoma, alakoai agau foi mauai fekevani o faisai. anina lanialogaina gapo america falao laoma, gapo <hesitation> america <hesitation> agofa'a akaikia pauma inaina agofa'a alogai puo falao, america faisa o gae maguaisama gaina afui, afu akaikiai foi kei fania ga fakoko fa pealai <hesitation> falao faisai <hesitation> inogo safa inogo kapulai kapaisa ke inogo, gaina gaina amui falao, inogo ainao falogo laoma, gapo america falao laoma. Gae magu sama gaina kapai fa america gaina ainai falogo, deo age ifa ke inogonia anai falogo laoma.